Me pongu ojetivus, descoju exercicius aparentis, avíu la carrefilera dellus i las sus repeticionis, encruyu un ratu de calienta i resolgu i vo haziendu ajustamientus hormi aiga pogressu.